Su chi seu pentzendi de fai cust'orta est de de <hesitation> de arrangiai sa domu <hesitation> sa domu a che depu andai a bivi deu e sa familia mia. Gasi che imui sa domu est sbuida, non, mama est morta, non nc'est prus nisciunus e nosu seus bivendi in domu de srogu e, ma arrangiaus sa domu e torraus a bivi a domu nostra. E <hesitation> e custu est su chi seu pentzendi de fai in custu momentu. Est u <hesitation> u' pentzamentu mannu po mei poita cosa 'e fai in sa domu nd'at meda. Bella parti de sa, de sa cos'e fai dd'apa depi fai deu, mancai non siat cosa finida meda, ma is impiantus, po nai, de sa currenti, s'impiantu de s'acua, de su riscaldamentu funt cosas chi fai 'eu. Sa <hesitation> sa muradura apa zerriai u' impresa po dda fai, is traballus de muradoris, de maistus de muru, ma è <hesitation> est u' penzamentu mannu poita cosas de biri e de pentzai nci nd'est meda. Toccat a scerai ita tipu, po nai, de <hesitation> de riscaldamentu 'ollu fai e nci nd'est callidadis medas. Potzu fai cussu, su riscaldamentu a <hesitation> a gas, ddu potzu fai a gasoliu, nci nd'at callidadis meda Sa propriu cosa po su tipu de <hesitation> de bagnu de fai e tocat a scerai ita tipu de sanitari, si narat in italianu, de ponni in su <hesitation> in su bagnu. Nc'est de scerai, po nai, sa cragiolla, cumenti dda fatzu sa <hesitation> sa cragiolla, dda fatzu cussa chi si usat s'est sempri usada o <hesitation> o cussas calidadis nobas che megant a bessiri de pagu, funt pavimenti flotanti, funt bellixeddus, funt facilis de poniri, ma tenint cussus puru difetus <hesitation> e duncas ti faint pentzai, ma ita fatzu, ndi pongiu custu o pongiu s'ateru. <hesitation> de custas, de custas domandas, de custas chistionis nci nd'est medas. Is fentanas, is portas, cumenti ddas fatzu, ddas fatzu in alluminio, ddas fatzu in pvc. E tocat a scerai, apuntu, e poi u' 'orta scerau, apustis, tocat a donai s'incarigu a u' artigianu chi ti fezit custus traballus. E inguni puru tocat a scerai, a chi dd'onaus? A cussu chi connoscis, a una ditta chi non connoscis. E quindi e duncas custus penzamentus funt is penzamentus chi tengiu deu in custu, <hesitation> cust'orta Ma depu nai u' cosa, ca mi prait puru a essi in custa situazioni. <hesitation> Siat poita torru a bivi in domu mia, e sia poita m'intendu prus <hesitation> prus prus importanti, prus <hesitation> bivendi prus sa vida prus prus intensamenti, prus. Insoma est una vida ca imui non m'arroxit, nci funt tempus in cui unu s'arroxit u' pagheddu poita <hesitation> sa vida est 'onnia dì nareus sa propriu cosa <hesitation> e u' pagheddu <hesitation> t'arroscis. Ma candu depis fai custas cosas, ca funt po sa vida mia funt cosas importantis, m'intendu attivu, m'intendu beni. Poi mancai seu preocupau poita timu de sballiai, de comporai una cosa sballiada. E sigumenti sa prima is materialis funt carus, a sballiai 'olit nai a scavuai su dinai, e su 'inai est sempri pagu e tocat castiau, non fait a nci ddu scavuai aici. <hesitation> E custu, custa preocupazioni est su matessu tempus bella e legia Ma ti fait intendi biu, non ses aspetendu, imui ca seu penzionau, non seu aspetendu a morri, seu 'ncora in cundizioni de traballai deu e de podi adobiai u <hesitation> u' progetu, cument'è custu, de <hesitation> de torrai a fai una domu, non nau a nou ma giai. Mancai tocat aciungi che totu custa cosa chi depu scerai, non est ca dda depu scerai sceti deu a solu, poita tanti su chi sceru deu a pobidda mia non ddi praxit e non torraus mai paris. <laughs> E duncas deu sceru una ventana e issa mi narat, no, cussa a mei non mi praxit, mi ndi praxit u' atera. Sceru una cragiolla e a su propriu cosa ingunis. Ma a sa fini est u' spassiu puru, poita tanti ormai si connosceus, scideus giai ca gei <hesitation> gei torraus a pari, a sa fini torraus a pari. A s'incumenzu parit ca seus meda, ma a sa fini gei s'adobiaus. Duncas chi abarraus aici in paxi su traballu at bessiri beni e eus at essi cuntentus de dd'essi fatu